Laasi ngondi itto hunduko peepatuuru e ɗi ngoodi nafu ɗuɗɗum. Arannde ɗi mballitay peepatuuru heɓta yaajal e mangu fu wangol pogol ngol ndu yidi natta, e ɗi e ɗi mballita ndu ndu heɓta to ndu fa'ata, ndu heɓta to ndu yahata.